<...>Zaho zany maharitsy adiny dimy ñy <shushes> torimasoko, ka adiny dim'io am'izay zany, laha ñy tena ii <shushes> <shushes> ñy tena fandinihako azy, tokony hadiny valo ñy faharetany ñy roroko, <shushes> saky haly.